ایسا بولے تو اپنے سپنے پوری نہیں ہوئے بھی تو اچھی خوشی والی زندگی بِتانا، پوچھے تو یہ دیکھو، یہ تو ممکن ہے کائیں کوں بولے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کے سپنے پوری نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب چھوڑ دیتے انہوں پھر بھی محنت کرتے، کچھ نہ کچھ کرتے ایسا بیٹھ کو نہیں بیٹھتے کہ میرا سپنا پورا نہیں ہوا، کیا کر لے سکتا میں، میری زندگی خراب ہے ایسا تو نہیں ہوتا وہ دوسرا چیزاں دیکھتے، جو اس کے پاس ہو سکتا ان کے نصیب میں لکھا رہا، اس سے اچھی چیزاں ہو سکتے، ایسا بھی ہو سکتا اور وہ سپنے کی بدلے، تم ایسا کر سکتے کہ دوسرا جو ہو سکتا، وہ کر لے ایسا بیٹھ کو نہیں ہوتا کہ نہیں ہوا بولے تو چپ بیٹھ لیتے دوسرے سپنے پیدا کرو، دوسرے باتیں سوچو، جو کر لے سکتے وہ، ایسا رہ کو بھی انسان خوش رہ سکتا ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جو سوچے تے، ویسا ہو، بولے تو خوش رہنا دوسرے چیزاں ہوئے بھی تو اس میں بھی خوشی ڈھونڈ سکتے اور اس میں خوشی ڈھونڈ کو جی کہ انسان صحیح اور تندرست اور دماغ سے صحیح رہ سکتا، خوش رہ سکتا، نہیں تو بہت تکلیفاں ہوتے